Arbineni mara guda ininii muk jal baa. arbin bines gudio hama inin bines ira gor hinqabu. aminen arbineni inin dirbu inin duran irr ijem hindeduu berum sunin dufe baa. arbineni lilla wo shufaa arbin bines aminen inin gudio hama yani utalinen lilla utalaa dub dib yede arbin won utaltu ininen ak inaman fikiriet sunimuu.